Patuuji do wala dow jaumijum bo do wada nedi. faturu wawan nasta sudu jaumijum majum va'a do leso mako wallina hore majum. patuuji do vowa be himbe na banta bosaaji.